Kolmapääväle mõtõldõh tulõvaq mul alati miilde jõuluq, selle et ma mäletä, ega kõrd, ku ma tulli talvõl laulmast, sis sattõ lummõ ja ma mõtli tuu pääle, et kuna ummõhtõgi jõuluq tulõvaq.